देखो सा हुक्म एडी बात हवा के आपन कोई क्रेडिट माता कचा लगव न जावा जन आपां बिन पहिला रासी। उ बनाना और बाद मा बिन कच माता आपां कीलू टोक दव। जन बो कचा तार जाई है।